. mmuuuni-nne, akakam mimu-marinne, asasam mmu use imi akakam umad nne ishigha wor umad ye ishiga abbe akume nne enuck, abbe anuck nne, abba anuck nne asene ke ngwed, nde ngwed osusor obio ngwed, adumame nje, den akakam mme asa sor agbe asia nne nnim dene, nnim dene dudu kanum-nge muan ren-nene, nrenne nshiga, muen gama igben, igben wor iserk iserk nne nna nna mfu uen gummabe ayannor ingume uuuk ayanor, ayenor wer ngam-iyeh ngame ishi abbe kube inoi-inoi ke nsort abbe nsebe ke ren ngwed abbe aje, abbe je mma afenne, onor-nor ugam ouen wor uriem ke agoneh sughuren igume-irem nne, ugubu use igwor nne keduck-egaha educk, ke educk igaha educk sushuren mme ifait educk ugbaha aduck uyene, irem igbai-bai mme jene irem sughuren uche uguru ishineh nsort ire ngim rene, ayanagim agama anuck nne ke educk egaha educk abbabe mma renne ke enuck mme enagim sughuren ukube iyebe onick, abba guma arem unick abbe ke unike eh sughuren, iwan ge ije bia, abbe be mmah arene ke ewan nne odum odum, mme obuck odum nka guma ereare. agbe gbe mma rene ke enuck mme ayanna asim gbe nge nnuok bet itoh, ohor-nor ugumu urem gbe ke unick abbe, abe aguhure ngame igbai-bai mme jeni kam amin ku ubaghara, gam iyia biakpan. igbai-igbai mme jeni ngam sughuren ugumu igo-gohari izome mme isor . yene ouen wu idai mme amme ire igbon mugu-ugam ouen kpor-kpork, gbe wu guhoren mmigaha wuren-wor itte uguhore we irem wor ire mmeouen nde ebe-beb ke ouum gor nte sughuren ikana-ikana ayo biakpan, ukanna ubaghara ke euuro, obinor nne odum kube onor unord unord ekpe nsort editdit agard ure usor abbe arene gai izome, egard ere gai izome eyeah udaghara areme ka usor, ouen wor irene agad ari mme iku sunor, ari-mme isunor ke ubaghara ga yene biakpan, ari-mme esu-sunor ire, ago ari mme gbai eyen-eyen erear, igaha sughuren mme bum mme ite egwa-gward ari gee otu, igaha otu ouen ndege ibem sughuren, arem odum osume sughuren uguba iyea ari unick ari ariguma irem odum osume, ouen ususor, nga ari isep isume asepme agu aseme ogun, aseme ogun ago ikem ikem igo akana odum ke imi ame, ngaha anep igon, ngaha agun ouen, igaha ouen wor aguni sughuren igbere mme awor igame igumeh inug ane yen good nga gwon igburu, nga tone educk nga gwon iromi, nga gwon akpa-kpa nga gwon ishibi, mbab ouen igaha ouen nga gwon ugum gba beh good sughuren ugubu idogho mme iye-ari, ari gume ise-obunk igume nuari wem. igume inuck efia kuba ikpa egaha ikoa irem sughuren ari-reme ayourghu meinim ke enick anwe biakpan amme abbe mme anir enick-nick kerimbe banna abbe nna arem odom inep-inep igu chi guru amang mme erem ouen, akana imeren agbe, akana eyen m biakpan ke euuro akana ubaghara nge ari gama inuk amin Yene oven wu idai mme amme ire sughu igbon mugu-ugam oven kpor-kpok, gbe wu guhoren mmigaha wurem- wor itte uguhore we irem wor ire mme oven nde ebe-beb ke ovum gor nte sughuren ana-ikana ayo biakpan, ukanna ubaghara ke euuro, obinor nne odum kube onor unord unord ekpe nsort editdit agard ure usor abbe areme gai izome, egard ere gai izome eyeah udaghara areme ke usor, oven wor irene agad ari mme iku sunor, ari-mme isunor ke ubaghara ga yene biakpan, ari-mme esu-sunor ire, ago ari mme gbai eyen yen erear, igaha sughuren mme bum mme ire egwa-gward ari gee otu, igaha otu oven ndege ibem sughuren, arem odum osume sughuren uguba iyea ari unick ariguma irem odum osume, oven ususor, ngai ari isep isume asep me agu aseme ogun, aseme ogun aso ikem ikem igo akama odum ke imi ame, ngaha anep igon, ngaha ogun oven, igaha oven wor aguni sughuren igbere mme awor igame igumeh inug ane yen good nga gwon igburu, iga tome educk nga gwon iromi, nga gwon akpa-kpa nga gwon ishibi, mbab oven igaha oven nga gwon ugum gba beh good sughuren ugubu idogho mme iye- ari, ari gume ise obunk igume nuari wen igume inuck efia kuba ikpa egaha ikpa irem sughuren ari-reme ayourghu memim ke enick anwe biakpan amme abbe mme anor enick-nick kerimbe banna abbe nna arem odom inep-inep igu chiguru amang mme erem oven, akana imeren agbe, akana eyea mbiakpan ke euuro akana ubaghara nge ari gema inuk amin. Agoni iburu, agon ishorkoro, agone gbigidi gba oven mme oven onor usay ke amah sughuren ure gba aje mme enick ameh, agbana mme arem-mme agaga aye egod sughuren imang mme ugubu inuck ari gage eyea mbiakpan yene indegi iyorghu sughuren ovum ewe ikpagamme igam inuck ari ari eyea mbiakpan, mme ugaghara ke ovuro, anor rum ke ene-wan ugume iyea ari unik ari gumme eremme, imang gba onick eyea ari inumoh ise usu-sor igwaha mma jeni eren usag ndireme ure-re, udick, mme suguren inimeh amin ke biakpan ugume ire gba je usu sor mme oven wey ndege ke esa-sa biakpan ime abbe anuck-anuck abe igbai-igbai agam biakpan igbai-igbai agam, otu igaha otuwor abbe amang ebi-biri afu sughuren unime isung igwurure ishi mbiakpan isort, igwuhure ishi onor mma goni nsort biakpa ire inuck, inuck ke egomeh sughure, ari ire enuck-uck ke nye ari enuck irem oven mma jeni igaha igbai-igbai igam ke mbiakpan ire gba nna ke ubaghara ari inuck-inuck sughuren area ndime ayourgoh, nne iyourghu igaha ayemeh, iyorghu igaha ayime ke otu igaha otu, ifed edug ikpaha izome iye ari, ifed adug ikpaha educk iyea ari ke ojoi biakpan, gamm ke ubaghara ari reme ke egbe-bem, kpor ayenne ari, kube onor-nor unord unord, ikpor ayenne mbiakpan, ubaghara ke evuror ukunu ari izome mme usor. Ikiguhure ayerk oven mma jeni ari sam inud ke ame mme oven wor ndegehe egbem ke ovum eh wanni, sughuren nno, yene akama gbe isai-sai agim amang mme gbea aguma ase ke ere-rem iye ari, igbai-igbai ere ke uguru ari anor ajegem afu odum mme weh asagha gbe nsort abbe aje gbe nsort mbiakpan, asegha gbe nsort amon mbiakpan akana-beh otu igaha otu.